Ia, nisy olo itôndra sambon-danitra àby io zen̈y. Izen̈y ten̈a ny sofera nay, ndray andra zen̈y izy nipetraka taminy pilanety areky. Tsaiky tamana zen̈y izy, tiô fo nandiniky karakory fo atô.